E kiʻi mua i ka pepa mānoanoa, he pelaha ke ʻano. A leila, e wae i nā kiʻi kū i ke kumuhana o ia pelaha kiʻi. A leila hiki ke ʻoki i nā huaʻōlelo a me nā kiʻi mai ka makasina paha. A leila e hoʻonohonoho i nā mea <hesitation> a pau ma luna o ka pelaha a tuko.